Kur festexharta të sprasmin compleanu, kur bura vjesht, bura një bukur fest e ju dhrosisa, thërrita un dj çë vujë musica me i vinili, musica etnica, e pran pimë, hëndrem, u dhrosisëm e u lianartëm.